Yaa am rayana anim, ne abafte aa <hesitation> huainem. Asinote ammaun ne am amhunese ambikesa anin'no. Etewam amhili heloy huan, am oh <noise> wosefu, amusefu, amhunani armaliongoma, hangtituaya amhakalay ra. Waya makel, amsikira helau, amhunani kobo aneste, amseseketra. Seseketran anuma, aadul, mahinang hem. Hasam bombom aneste, manikya bunani. Amra yana anamma akuway, ha ara hakuamau aleloy huloyra. Am bunan munestahi, loy bun <hesitation> enlo. Heloy tewa buna, entola amam hun. Sampe huna tola ma akunway. Am sampe amrenananma wana harahafwamate nira liwi. Yaak yakaranamau ne uhana roronukte abafte am takni ambante namra aifemte walebaulete am ote ne aikamaliste ara lanem. Am hili heloy, am hakalayra. Am hakalayra huan, <noise> am <noise> huna nisiya. <noise> Ne tewa amhuna ni kai panggal e esana anin <hesitation> asefesiktiste. Asefesiktiste laras siktiste, ambusu, amhuna ni. Yana namau <noise> uhanam.